Yamovora masa jokogui yamboipe, misi jare yambo <noise> guata, ani yambojiriri bola <noise> iaramborupi ipuere vaera ipireri opita masa kua yaiporu aniara yandepope yambope ñai